One apato kangen tu suan <hesitation> melekar makuto kangen mapiho pundangen teptamale mata, ore mata <hesitation> me mundaken akar kuning akene inuman wuu akar kuning ne ondei kamantes matasar tan kamantes tolalowen te'e sua'ne mamei mata matoa tera neto marakel to <hesitation> wi kuselusen mata mbaya males jadi <hesitation> memang apato pinoman kohaete'e pinanginta tonren nu dokter makuto tera nee tomayan tena wi wilian.